Teeri fula le be n bulu niŋ i bee mu fulaŋ ne ti; teeri fula le be n bulu n niŋ i bee mu fulaŋ ne ti, n bee ye sanji taŋ saba niŋ wooro le domo.